Toh matekaŋ noori ginga ɲwaari margu inga kwaara, a ga koy za ka no fondo no a ga ka da na fondo ka a ma koy za ka ka'kande ka margu moso-moso moso-moso ka kande inga guuso ra. To manci a ga ɲwaa no bo, da ga margu a ga margu no inga kwaara kala da baa gumo kuma ba hari kan a ga no asi fun balle i ma ne a ga bagu kate ɲya. A site haykulu a gono day inga kwaara a ga margu lokaci kulu a ga za'ka hana kulu a ga za'ka ka margu kala da baa gumo a gono a se. Da noodin to, a ma barmay nangu ka fansi guusu fo ka dan a ra da noodin mo too a ma fansi ka dan guusu fo ra ka margu. Toh ba hari kan no a si to a ga, a si bagu balle a ma fatta ka te hay'fo, ka te ɲya, a goono day guuso ra yaadin moso-moso moso-moso kaldai a na margu iboboo. Manci matekaŋ a ŋwaari hã taaci zey kul ga te no inga wo yaadin na ga te kala a ma margu iboobo ka te guusey kul ra a ma ni toonandi, a si ɲwaa, a si haykulu a go a se.